أول شيء لازم إنه تختار النباتات المناسبة وتتأكد إنه المكان فيه إضاءة كافية؛ لأن النباتات تحتاج ضوء الشمس بعدين تسقي النباتات بشكل منتظم، بس انتبه إنه تغرقها بالماء ،واستخدم تربة جيدة تسمح بتصريف المياه، وبعد فترة تأكد من تقليم الأوراق الجافة او الميتة؛ لتحفيز النمو وتقدر إنه تستخدم الأسمدة الطبيعية لتعزيز صحة النباتات وأخيرا راقب أي علامات على الآفات أو الأمراض وعالجها بسرعة.